Sèè mìŋ yɛmɛ̀ keìɛ nyìngè wì sìwè ɗɔɔbȧ zòòbɔɔŋ miɔ̀ŋ dè kɔ̀ȧ wò hɔɔsò yɛi wò hnȧŋ, sèè wò fèìm nɛ̀ŋ ka nyìmȧŋ kɛ̀ è naim kpɔ̀ɔ̀ sìwè kɛ̀ kȧa fìyȧ tòloò im pɛɛ kȧ kòȧ yèye miɔ̀ŋ, kɛ̀ kȧa fìyȧ tòloò kȧ fè aŋ kpȧyiim nyȧŋ, kɛ̀ aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ yè nyȧŋ aŋ kuwà nɛ̀ŋ hiŋ ɓɛɛ aŋ yaȧ gulie lɛ̀ kɛ̀ kȧiŋ fanè nyɛ̀ɛ̀nyɛ̀ɛ̀ kȧ nyiŋ fè kɛ̀ kȧ fè dȧwiim nyiŋ hiŋ ɓɛɛ yaȧa sùȧ, tii ȧŋ nyaaŋ e mìèsùȧ guùŋ, sèè mùŋ nɔ̀ŋ wɔŋ yaȧa sùȧ gò tɛɛwɛ̀ maŋ nɔ̀ŋ jùùlȧ sùȧ dȧwium nyȧŋ, mùŋ yɛmɛ̀ maŋ vùnlɔ̀ŋ kùȧŋ ɓɛ̀ dȧwium nyȧŋ, soo tiŋ nɔŋ mìŋ yaȧ kiȧ diɛŋ, nɔ̀ɔŋ ɗɔɔbȧ keìɛ nyìngè wiì sìwè kɛɛ nɔ̀ɔŋ ɗɔɔbȧ wo dayȧ hìȧŋ e zɔlɔ̀ ke jii miɛ̀ŋ sùȧ, because wo faniŋ miɔ̀ŋ kɔ̀ȧ yɛi hɔɔso wò hnȧŋ nɔŋ wò hiȧŋ nɔŋ nɛ̀ŋ gbiŋ wòim fè, miȧŋ ɓɛɛ kȧ fè yè nyȧŋ hiŋ ɓɛɛ naŋ kpɛɛ̀ŋ lɛ hiŋ ɓɛɛ yaȧ maŋ fɛɛ̀mȧì sùȧ lɛ ɗɔɔ yii, tiŋ ȧŋ naŋ nyȧȧŋ mìèsùȧguùŋ yaȧa sùȧ, kɛɛ ɓɔ̀ùm yɛmɛ̀ nɔŋ maŋ dè ɗì muŋ gbìlȧ gbiŋ, nȧwèè nɔŋ dȧwi mɔɔ̀ŋ huŋ ɓɛɛ e kpɛ̀ɛŋ eum ɓɛɛ hnȧŋ feìŋ wo naȧŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ŋ wȧȧŋ ɓɔ wii yo miŋ fè kɔ̀ɔ̀yɛ̀ nȧnɛ̀ŋ yò, maŋ ɓɛɛ kiȧ nɔ̀ŋ kpȧaŋ sùȧ wo naȧaŋ hnè, wȧȧŋ miŋ fè kɔ̀ɔ̀yɛ̀ nȧnɛ̀ŋ because ɓɔ wii naŋ kɛ̀ɛ̀fɛ̀ɛ̀, wò yɛmɛ̀ nɔŋ nɛ̀ŋ wò dè ɗì, wo kuwȧ tàìŋ dȧwi wo kuwȧ taìŋ wo fè nyùùŋ, soo sèèùm nɔ̀ŋ yaȧa sùȧ sɔɔ̀ maŋ sopoò maŋ nɔ̀ɔ̀ŋ vùlɔ̀ŋ sùȧ kùȧŋ bɛ̀ dȧwium nyȧŋ, e gò tɛɛwɛ̀ maŋ jùȧ jii, Sèè maŋ jùȧ jii wèè nyuùnkpùuŋ dȧwi mɔɔ̀ŋ, miȧŋ pɛɛ nyuùnkpùuŋ naȧum kpuumò, e tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ naȧŋ hnè gboo muìŋ, kɛɛ sèè maŋ nɔŋ vùlɔ̀ŋ kùȧŋ, wo dayȧ hun ɓɛɛ ɓɛ̀nɛ̀ŋ vùlɔ̀ŋ kùȧŋ nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ maŋ kpùùmȧŋ dȧwium nyȧŋ muȧŋ pɛɛ, soo tiŋ nɔŋ mìŋ yaȧ kiȧ diɛŋ sèè mìŋ yɛmɛ̀ yɛi tòloò miȧŋ pɛɛ ka nyìnìȧŋ bȧ keì sìȧŋ, keì sìàaŋ mùŋ nyɛnɛŋ, mùŋ yȧiŋ nȧaŋ nyinie wèè nȧaŋ, kɛɛ nȧwèè mùŋ dònȧŋ yɛ̀mɛ̀ e kpùùmaŋ ko fènòo tin nɛɛ̀, soo tiŋ nɔŋ mìŋ yaȧ kiȧ diɛŋ, aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ hiŋ ɓɛɛ ȧŋ hiȧŋ nɛ̀ŋ jɔa, kȧ goono gòònò kȧ kòȧ ɓɛ̀ kpàyiim nyȧŋ because e keìɛ fè naȧŋ easy sȧȧmè lɛɛ̀ sùȧ, nyùùŋ gbiŋ fè wèè nyùùŋ, kɛɛ mùŋ yɛmɛ̀ tòloò muŋ nyìnìȧŋ dȧwi mɔɔ̀ŋ keì sìȧŋ ɓɔ̀ mùŋ fɔɔnɔ̀ŋ mȧȧŋ keìɛ naŋ nyìngè lɛ maiŋ ɓemɛ̀ hɛ̀ŋ miŋ fè fè sùȧ nyùùŋ yò, nȧwèè nɔŋ mùŋ kpɛɛ̀ŋ nɔŋ maŋ ɓɛɛ nɔ̀ŋ gulie muŋ kpȧȧŋ nyùùŋ gbiŋ naȧŋ hnè nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ, kɛɛ maŋ nɔŋ nɔ̀ŋ kìɛ̀ŋ sùȧ dàwi mɔɔ̀ŋ, mùŋ kpaa nɔŋ è guùŋ kpò wò sia ko yɛmgbɛ̀ moo, soo ɓà mùŋ kɛ̀ɛ̀ fɛ̀ɛ̀ wèè dȧwium